Jari injo pentingna kullia <hesitation> pertama injo, se're, jadi anjari bahang anunta to, injo untuk masa depang. Mingka ritte todo' rolo jurusang apa rialle. Parallu ki kamunnina akkullia <hesitation> bara' anjari tojjaki nakua, anjari tau. Kamunnina inni, e nussaing kamunnina inni taua, <hesitation> punna i, ka anre mo ripake kamunnina ijaza anua, ijazaa esemmayya. Kunni-kunni na punna lanjamaki, <hesitation> harus anu pi, rie' mintoppa ijazah es-se're. Mis <hesitation> punna la lamaraki ri bangnga, rikuta'nang ki, lulusan ekonomi jeko ntu? Antamakki ri tambanga, rikuta'nangki. E jurusang pertambangang ji injo? Jari e parallu kalea' intu rikua akkullia. Ka tamporo tutoayya mo na kua taua, <hesitation> talakkulia, bara' igitte toppa inni naninjari tau. Jari papparallu kalea njo kulliayya. <hesitation> poko'na kamunni kulliayya njo <hesitation> parallu kalea ka iyya injo. Nula <hesitation> ngerangi arenna perubahang antama' ri kamponga. Injo rikuayya kullia. Ka tania punna lu na macca jaki, aki'mo kulliai. Kecuali, a rie' cerdas ki yya, e kullia ki. Ka manna intu pakalahaki, rikua ji macca. <hesitation> pagalung rikua to'ji macca. Pabingkunga rikua to'ji macca. Tu kulliayya iyya, <hesitation> injo nu bedayya do. Dari pa anua, pagalunga. Injo rikua cerdas iyya.